Won akhan tunen won beree itha khabanesithi yaan bere yaan wokhabanesithu dhub berre akhan tun yaani woathin bisanfaa kasdhabethu bisan khun khabanani mpkaa dhonge ithani Mal athin yaani won akha aneni kaskhethinen anane khun hinkhabanani won akha ovacado kun khuliin hinkhabana dhub won akhanathan womm khabaneseni hodh kasbafthe berresun hinkhabanothi dhub beree akasithif midhaseni ishin